ما عندي شي الحمد لله أنا أبي أغيره أو شي أنا ندمانة عليه بالماضي ،أنا الحمد لله راضية تمام الرضا عن حياتي الماضية، وحياتي الحالية وأن شاء الله عن حياتي ال-القادمة ،بعد <hesitation> إني أغير شي لا كل شي <hesitation> صار الحمد لله صار على أكمل وجه ما يبي تغيير.